Uje koro defireni, odi fayande, odi sokale, odi bonyam alarta, odi buhirirum revuhirta, sudu defetelo mai, nenden bo di roba gabero nye dirandiyam.